我喜欢穿的衣服就是这样简单简单的我不喜欢穿太美去喜欢穿普通普通的看起来好像没有没有钱这样人不会去引诱那个什么贼什么打枪你吗这样咯

Hmm 在 Sarawak 别人要进来的话没有那么容易啦你是说要进来你有这个 silver program 你要放钱这边咯第二个你是 PR 咯 PR 你要在这里住很久很难很难太难去 Sarawak 很难啦

我喜欢的 music 叻 guitar and Piano 啦 ho 我喜欢 piano 那个 Richard Glayderman 歌啦就像说啊啊 A comme Amour

我喜欢的 music 就是 piano and guitar 这个弹 piano 的人像那个他的歌比如像

这个星期叻我也没看见什么特别的花啦有那啦我家前面那有草咯后面也是那草啊还没割的咯一堆堆啊哎呀就是草而已草而已 ho

我住在古晋古晋的云呀看它的天气咯你如果说云你看它不对要下雨时间云是黑黑的咯如果天气书热的话那个云就是白白的蓝蓝的这样咯

古晋吼古晋我们的钱怎样还你说五年前我们用钱呀纸的钱要去 atm 按出来一块一块两块两块这样还现在呢哎哟现在 online transition 了咯就是过电脑的咯